التمويه هوّ دِفاع أو تكتيك بتستخدمو الكائنات الحيّة لا تخفي شكلا، وعادتاً هيدي التكتيكات لتتماشى مع مُحيطا. بتستخدم الكائنات الحيّة التمويه لتخفي موقعا وهويّتا وحركِتا وهيدا بيسمح للفريسة إنّو تتجنّب الحيوانات المِفترسة. بيعتمد التّمويه على عدّة عوامل، وتُعتبر الخصائص الفيزيائيّة للكائن الحي مُهِمّة. بتعتمد الحيوانات الّي عندا فرو على تكتيكات تمويه مختلفة عند الّي عندا ريش أو قشور على سبيل المثال مُمكن إنّو يوئع الرّيش والقشور ويتغيّر بي إنتظامو بسرعة، من نّاحية تانية مُمكن يستغرق الفرو أسابيع أو حتّى أشهُر حتّى ينمو، عادتاً بي كون تمويه الحيوانات الّي عِندا فرو حسب الموسم، <noise> على سبيل المثال بي كون الثّعلب القٌطبي فرو أبيض بالشّتا وفرو بنّي بالصّيف. بتختلف الحيوانات الّي بتعيش بي مجموعات عن الّي بتعيش لحالا، على سبيل المثال لخطوط الموجودة على الحمار الوحشي مميّزة ومع هيك فإنّ الحمير الوحشيّة حيوانات إجتماعية وهيدا بيعني إنّا بتعيش وبتهاجر بي مجموعات كبيرة تُسمّى القطعان. ولمّا بتتجمّع مع بعض من المُستحيل التميز بين حمار وحشي والتّاني <noise> الّي بي خلّي من الصّعب على الحيوانات المِفترسة متل الأسود مُطاردة حيوانات فردي. للتّمويه في تكتيكات متل مُطابقة الخلفيّة والتّلوين المُزعِج وهيّ أشكال من التّقليد والتّقليد هوّ لمّا الكائن الحي بيتصرّف متل الكائن الحي التّاني. مُمكن يكون التطابق الخلفي هوّ أكتر أساليب التّمويه المعروفة بالتّطابق الخلفي بيخفي النّوع نفسو عن طريق تشابهو مع محيطو بالّلون أو الشّكل أو الحركة. في حيوانات متل الغِزلان والسّناجب بتموّه حالا بألوان الأرض، وفي أسماك متل سمك المفلطح بتتطابق تقريباً تماماً مع مُحيطا بي قاع البحر. <noise> تكتيك التّمويه هوّ التلوين التخريبي مُمكن إخفاء هويّة وموقع النّوع من خِلال نمط التلوين بيتسبّب هيدا الشّكل من تشويش البصري بإنّو يُخطئ الحيوانات المفترسة بي تحديد شو الّي عم يطلّعو عليه. بتتميّز كتير من الفراشات بي أنماط دائريّة كبيرة على الجّزء العلوي من أجنحتا بتشبه هيدي الأنماط الّي بتتسمّى بُقع العين عيون الحيوانات الأكبر من الفراشة متل البوم. مُمكن تلبّك بُقع العين الحيوانات الّي في المِفترسة متل الطيور وتضلّلا وعلى الجّزء الناعم والضعيف من جسم الفراشة. بتستخدم أنواع تانية تكتيكات تلوين لي بتبرُز هويّتا بدل ما تخفيا بتسمّي هيدا النّوع من التّلوين تلوين التحذيري بي خلّي التلوين التّحذيري الحيوانات المِفترسة على علم بالخصائص السامّة أو الخطيرة للكائن الحي. بتشمُل أنواع الّي بتبيّن التلوين التحذيري مراحل اليرقات والبلوغ <noise> من فراشة الملك بتتميّز يرقة الملك بخطوط فاتحة بالّون الأصفر والأسود والأبيض، بتتميّز فراشة الملك بي أنماط بُرتقاليّة وسوداء وبيضا، بتاكل الفراشة الملكيّة عشبة اللّبن وهيّ السّم للعديد من الطيور بتحفظ الفراشات الملكيّة السّم بجسمها. في حيوان تاني بيستخدم التّمويه التّحذيري هوّ حيّة المُرجان <hesitation> القاتل الّي بتتبنّى حلقاته الّي لونا فاتح أنواع تانية على سمّو السّام. <noise>